Ôroze ni ôroze gunna du owonu-ã maana-ã kôi musafa koro ni ôrozi muro gunna du buus ndai ziyeda čarkiã, ôroze taa muro ôrozi ndî čini. Ôrozi muro kôi musafa koro ni budi čaĩ dûguli-ĩ yê zoor-ã yê yoo nimiri-ĩ yê gudi-ĩ ôwonii as <noise> widenu-ã yê ada muro ziyeda du čarki ni musabak kôi to norko čîidi muro suraa hundã ziyeda ni budi čarki. Ôroze-ã guda mannu budi čûo čîidi, ôroze muro budi kôi maana-ã musafa norko ni budi ziyeda du čarkiã ada nû tuzoo yee ôguzuu ye munurú lûnurã ada muro suraa hundã budi ziyeda ni kôi musafa norkoo maana-ã mura budi čarki. Gudi-ĩ ôroze mannu šiša du budi čûo čîidi, ada muro gunna du owona ni haraduda ni maarufa-ã mura ada bes. To koo, mbozoo guda mannu amma du čuro du čûo čîidi, ada muro muro bosu du ni ndai di ni mura owona nii maarufa to koo. Muro ôwonni musafa koro ni budi durusu gunú čîidi, adad hundã gunna maana-ã adad adad hundã gunna kemelčindi. To koo mura nû ada tuzoo mbo lûnurã maana-ã kôi musafa budi norko čîidi mura suraa čarkĩ borsu adad hundã gunna amper hundã gunna kemelčindi či. Ôroze-ã gunna du ôroze ada muro to koo ni. Ndai di ni mura maarufa nii maana-ã alamîe du mura anna-ã gunna maana-ã harayindi ni kitib-ã ha mannu yibeyundudo. To koo ôroze ada koa guda yugondú čini. A nû muro ndai di čarkoo, ôrozi mannu mura ha gûbčindiã munda gunú dige. Aã ôrozi muro maana-ã musafa ndai di četu de kôi musafa doguo ni kal norkoo ni kal muro ndai di čaa ni mura ha maana-ã gûbčinĩ ôroze to koa muro čûka yugondú. Nû mbo lûndurã du gunnó di ôrozi gudi muro to koo gudi ni owonu ni mura ada ha gûbčinĩ kôe musafa norkoo ni kal doguo ni kal, gûbčini ni to koo de ôwonni tani kôi haranurdo ni yuigó, marat yugó niri. Čûwo mûkun mbozoo mbo tubazi čîidi ôrozi to koo muro gudi yugó niri balak. Ôrozi muro ôwonni yuhadi musafa maana-ã kôi norko to kuĩ, suraa tokor čaĩ muro hal muro lau galin či? Muro lau gali, muro lau de maa kôi ŋali yidannó yugó, marat čaî čî čûwo odu toburru ši bazudo gunnoó. Gudi-ĩ mbo mannuu undaa nîši njî aya wûp yunu turo sutfa du tigiroo mannu sa njordirkîe mannu sa nuã njodirkĩ hananiĩn. To koo yikallu, ndai-ĩ maana-ã gali, nozundu de yidanú mûhumoo, gunnoó mannu unda nêfsi numa difaanjini, gudi-ĩ mbo mannu ndai di ni unda owonu. Yunu četu yarkuma, gunna de odûu nuwo mannu boũ dûrrinii njûwo tuguruũ nii durruniĩ. A de mbo mannu ndai yarkuũ ni sobuũ ni ndêi njûwo mannu sobuũ ndee. To koo yikallu muro. Maana-ã ôroze ada muro kôi musafa norko ziyeda čarkĩ muro amba yê amba hundu muro yidan? Čini. Amba hundu, amba hundu yidannaá muro ndai muro, gunna lau nuã sûgone haki ndai unda yaĩ čarkú. Čarkú čîidi unda turonnu yaĩ tohú. To mannu gali-ĩ munum. To koo tohoo, odu maana-ã ndai a hundã muro gali. Mura lau gali. Aã nû aya yunu guru čîdu čubîe mannu četu čarkuwã, halas <hesitation> yina-ã muro mbo mannu owonu muro koo gunnoó muro, muro maa boki čoŋu ni čîdu ni yîni hunã čubi. To koo yikallu ndai-ĩ muro dahu-ã muro lau maana-ã gali. Aã. Muro ôwonni kôi guroo čarkî čûku ni halas, <hesitation> čaî, čaî, čaî unda maana-ã gûduro hunã tuzudo niĩ halas <hesitation> kandama toruwo, êski di muro čai. Muro didi mannu šene hunu. Maana-ã čaî ni nû masal widenu-ã koo, widenu-ã nû aya čaî, čaî, halas <hesitation> boŋîĩ njî. Gûduro hunã tak tuzu, toburri, yerčini lôko unda odu ŋgiri kubaa maîe tohoo, êski di suraa hunã zûčini. Muro mannu dûguli-ĩ na muro naa badi-ĩ nimur-ã naa, ada gunna ndai di koo, mura gunna suraa turonnu čîidi, ada gunna du mannu, widenu-ã suraa hunã ziyeda. To koo čîidi mannu mura turo, turo ho balak kôi huraa ni turo, turo ho boŋar čunoo, balak turo, turo ho haki mûhumoo. Yusobu tedu niri, gunna kôe hundã nerka niri balak. To koo uũ, de ndu koo di čaîe mannu, turo, turo ho de kôi balak huraa hûugo ho hoktundoo, balak turo, turo ho haki yusobu tedú niri, yusobu tedoo mannu musafa hundã kôi dogu gunú. Mura turo, turo ho bokunoo mannu čoŋi. Muro ôwonni čai gunna suraa hunã zûčuni dige. Aã muro čai gunna karaha-ã mašil, maršada hunã giyiriĩ koo. Muro čai gunna duriin, yaaniĩ duna hunã ziyeda tohi ni ndai-ĩ mannu mbo čaî čîĩ di gudi zûtuni. To koo muraa ôroze yikallu ôrozi budi čaa, amma yê muro yê šiša-ã hananiĩn. Amma ni sa čû, mura ni sa hundã tuzoo yikallu. To koo ndai di koo muro gûmuũ uũ ndai di koo, mura čarki. Ndai de zo mannu gunú dige, ndai nû maana-ã asubu čaî ŋadu čarkini, widenu-ã na gunna. Widenu-ã nû aya nû musafa mišil <hesitation> kôi talata kîlo, arbaa kîlo a muro amber hunã mîe du ôro činai. Aã, to kooo tohoo, muro owonu-ã munumo nuũ, to mannu tura kôi musafa nerko hi tokor čai činî dige, musafa durusuo de Allahû, Rosûl aalam, to maana-ã yunu yunu kor čaĩ? Kôi nû musafa koro hi maana-ã to kor čai činî čî. Kôi mišil yaaniĩ, kîlotein, talata kîloa muro mîe amber hunã mîe du ôro čî. To mannu kôi musafa koro činî čî. Yo, kôi musafa durusu ni nû tokoa kam kîlometurada koo to ndû kor čai. Aa to mannu kûo hunã <hesitation> suraaa hunã ziyedã hananiin, budi ziyeda čai. Ŋgo čaĩ di mannu maana-ã ŋgo, ŋgo gunnãá badi-ĩ kôi musafa ŋgo nerko hi čaĩ, kôi, <hesitation> kôi musafa koro di čaĩ di mannu to ziyeda marat mûkun čai labar tam. Nû musafa koro ni aya matalan kîlotein, talata kîlo-ã na muro amber hunã mîe du ôro činî čûwo, to kôi maana-ã hamustašur kîlo naa ašura kîlo naa nda, yunu kor ndai, ndai čaĩ to ziyeda-ã munumo nuũ to koo. Ôrozi-ĩ muro lôko čaî, čaî čaî lobčunoo yîsi čuo. Maana-ã čaî lobčinã yîsido yugonnoó to ôwonni nulobu hunã kunu. Aã muro maana-ã lobčinoo lazim têi, têi lôko gûduro hunã. Widenu-ã mannu nû boŋi, bôk, lôko gûduro hunã tak tuzoo, yîsi durumuu. A nû zoor-ã naa yoo dûguli-ĩ naa mura mannu kazalika gunna mannu a muro koo. Čarkî lôko gûduro hundã tak tuzoo halas sûgoi gûmoyini, yîsi čî gûmoyinĩ gunnoó halas sûgoi so hunã mannu haki gubia činaá. Muro ôwonni kôi nû kôi suraa kôi norko to koo hi suraa to kor čaĩ galin čini. Suraa to kor čaĩ gali, muro čaanoó, muro nû yina ada adûo huna čidu čubiã mannu boki čoobu čubiã noo, yîsu čûku su hidendu čoobiã mundu gunnaá munum. Muro gunna čudurtoo, morogooyindi čarki, čarku boki čoobu čidu čubĩ munum. To koo nû. Widenu-ã bes maana-ã muro yunu čubîe yugó, muro illee čaa tedĩ gunnoo, nû a, dûguli-ĩ naa yoo nimir-ã naa ada gunna muro. Zoor-ã naa ada gunna muro yuna-ã ôroze-ã mura čubudîe yikallu, muro bokundu čoopu čubudĩ gunnoo, tusu čûku hakindiã munda gunnaá munum. To koo yikallu, muro ndai hundã de mura lau kunu darar de yidanú to koo. Mura de nû čawo, boŋuũ haŋîe mannu gali dige, kôi muro boŋuũ mannu, unda muro hi boŋuũ maîe, muro mannu to koo yugó dige. Aũ ŋgo widenu-ã mannu čaa karaha du anna-ã bokundu čoŋgĩ gunnoo, anna turo, turonna odu mbo četu tûrroo čoopi čuo. To mannu Allahû, Rosûl aalam. To koo čîidi, widenu-ã nii maana-ã ndai čawo ni sa du yaaru nii haki maari nuũ mu či. Kazalika dûguli-ĩ naa yoo nimir-ã naa, ada mannu gunna. Mura gunna odu yili hundã turonnu yikallu. To koo ndai di nii balak yarkuwo mannu kôi mura ha gûmie yugó. Mura kôi unda ha gûbnjindie gunnoo. Ôwonni ôroze ada mura mannu busamma ha muro kôe yugondunnãá muro mundu gunú. Kôe munda du gunna čûo. To koo mura ni ôroze-ã gunna ôroze guru maarufa ni saa ndai di maarufa nii čarki ni maarufa-ã turo. Dûguli-ĩ ni mbo mannu ndai di kiñi mannu muro durdo ni saharau to koo. To ni maaruf. Yo, nimir-ã yoo widenu-ã ni maaruf, ada gunna muro ôroze nîi maarufa nii haradindi. Guru nii, ndai di owonu, guru nii oor du muro ni gûrbi nii, dûguli čindĩ ni, dûguli-ĩ mbo mannu To koo nii, mura maana-ã čera hundã yihitida. To koo nii, muro haraga hundã gunna wudu či, muro ôwonni. Muro ôwonni čarki či, čarkoo, muro kuyo di tusú či. Aã de nû sohi njî korro yeîe mannu suru yidanú či. Tedoo muro teddo či maana-ã yunu hunã orro yidĩ hadaf hunu to kemelčini korã, muro de sohi njûwo mannu suru suru nuũ yidadú či. Tûrri bes či. Aã muro de ôwonni guruo ŋgo čarku ni naman oora mannu hartundu ni čata mannu čûo. To mannu sûbou ndû, suraa hundã ziyeda-ã yikallu. To koo yikallu, muro čawo muro daara du unda zaga daama koo di muro hi tani boŋuru maari nuwo, haktunú. To muro nirĩ, muro, mura ŋga mbo aya čera lûnurã gunna muro. Owona nduru, mbo aya čera hundã lûndurã, mura gunna muro. Du turo čirri hi torkirîe yugó, mura ada gunna muro, maana-ã muro čaado di badã, boŋuru maari nuwo maanu, unda zaga daama du haŋuũ ni boŋuũ maú. De kuzo yamoo mannu kal. <noise> Ôwonni aski-ĩ mannu čîĩ munum. Aski-ĩ mbo lûndurdo yugó. Aski-ĩ muro dahu-ã owonu ni tuhatudo maaruf nii, to koo anna-ã, kôe ada nû ôrozi čarkiã gunna muro. Anna-ã su čarkî su čoŋu nii <noise> čarku ni su eeščindĩ durumuu. Aski-ĩ mannu muro oonu. Aã nû mbo ada guda lûndurã du muro mannu du čî, ôroze oona-ã du čî. Muro mbo čer hunã tihinedã lûndurdo yugó. To koo, muro a muro bui hundã muro, ôroze-ã gunna du. Aã, muro oonu ni maaruf mbo mannu. Anna-ã kôe nû aya aska čarkiã gunna čoŋu su čarku ni feesčindĩ durumuu. To koo yikallu, aski-ĩ mannu ôrozi oona-ã du čî. <noise> ôroze ada nû mbo aya čera hundã lûndurã muro odu mbo, ôroze mura du oonu-ã ndurdo nuũ, oonu-ã ndurã, nû mbo aya čera hundã lûndurã. Ada nii mbo mannu ôroze-ã gunna du ôrozi ni gubia čûku nii, oona na maarufa ni aa čera hundã lûnurã muro ada. Aã odu guda mannu čûo, mûkin noo lûndurda mannu čûo čî, ada muro ôroze-ã gunna du mura gubia čûo. Aã to koo.